Jepi yae <noise> oi jokuae ipuere ndipo pañandepopo gui ivate, ikavirupi jepireta jare kiape ra oi va jokuare <noise> jepi